Ñamae yaiko rambueve kuaere ipuere ndipo ipresionra mbaeti keti oë ipitüere jendapeiko opupu jare tätä jaku jokurai yaesa yave <hesitation> yambopupu pava jaema jukurai ovu ovu oï erei yepe tätä jaku oï jokua.